Biaso nyo tu makanan yang dapat meningkat kan stamina kito tu kayak telor-telor rebus-telor rebus tu kito makan sekitar tigo biji atau empat biji tu udah dapat meningkatkan stamina kito kalo kito capek atau balek kerjo tu efektif buat badan kito. asal makan nyo tu jangan terlalu berlebihan, kalo terlalu berlebihan dak bagus jugo buat badan, sekitar tigo biji atau empat biji bagus lah tu dah cukup buat stamina kalau badan pegal, capek sehari konsumsi tigo biji bae dah bagus selain telok dado ayam tu jugo biso menambah kekutan, kareno protein dalam dado ayam tu cukup tinggi dan jugo gizi nyo tu jugo banyak jadi kalo kito makan dado ayam gitu bebera gram gitu lah biso meningkatkan stamina atau kekuatan buat kito yang lagi capek atau balek kerjo terus kek badan lesu, sakit-sakit nah itu biso meningkatkan kekuatan agi tubuh kito.